Manahatahaky anizao roahy ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy e: -"Mana toe-tsay mahay mi miaraky nareo mahay miaraky miasa ,raha la ilà toko'eo ary la soa aminy ñy fiarà-miasa ,ñy mahay miray hina ,ro mahay mifañaraky ".